Wala donko éé gana bé sou golé nkoŋada, wala éé yilé nda kéré séli ganagni séré béni, an tardé golé, ama ri féné wala makha daga golé ké, i da toŋé laŋa, an tardé ina toŋé lonaŋa, amari golé kéy low ina toŋé lonaŋa. Igara ncomissioné nokhou kébé nanta nandaga golé ké faré foulané ama daga faré ké débéri toŋé gna naŋa. Toŋé ngana régué talibo kou béni kéta iy taliban khirssé ké ya téli ayi tokhoni ŋoutou ay télé modi nokhou na koŋada nanti kati foulani do kati foulané inta kharaŋa. Kha kounta sakou a sakoyé nta khay khaga rono tougou ké yimé nokho i ganagni kharaŋa. Donko ma khagana toŋo kou touga bon séli, igana i fini nganta baana mokhonbé ay télé migada ééé almanou gnimé diogan kamma kéni mané na an suspendi. Nantata kharaŋa ké diaté foulani yo koussou yéyi wala mais modi nkénké nanti na ééé intervention ndébéri nanti, toŋé nda laga wala, anta kharaŋé idan suspendé anta kharaŋa ké hakhati modi na i rakhé léyi, a kiténé fi banéya séli ganagni mé famouyé gama gna. Modi gnanda nké npéyindi fo yogoya donk taliba nkhirssé kenta khala. Modi ŋa yanpéyé mourouni taliba nkhirssé makha nanti a, a ŋakhé tokho dé a fé, i yanda ké i yanta na ké do ké do ké do ké do ké débéri mais donk a dagui ya féyé ŋa koi, bon nké nké kéni modi nkhirindé gna ado taliba nkhirssé nakha. Wala ken bana kati, wala taliba nkonpo talibo gna konponi ta <hesitation> ke ŋakhati kom meyssini béni khoron guéni, diamané sou gayi idi taliban nkonpo gnani, gadiaganko ntaliba nkonpo gnani yéré, hairanko ntaliban konpo gnani yéré. guidimakhan ko ntaliban konpo gnaani yéré, khagnaganko, diafounou nko, gambieni, toussala béssoudi taliba nkonpo gnani wala kégnali lenkiya, kégna ndala kha taliba nkhirssouya kha kou gna taliban konpo kenŋa. Kha kharaŋa nogna, khana kha khara gninbou, kha khara gninbé ni nogna khafé ana gni yimmé, soro yogoni nta wouyini noŋa, i ya wouyini nokhou tana mais khara gninbé ŋakhati ngana kigné issou rini nogna kha kouŋa, kha kha kha, adréssi nké nkéna ké nokhouwa inati kouwa konponi yéré. Wala éééé ken dangui falé bon koto kou <hesitation> sibiti ndo alhadi, modi gna kotona kouŋa. Peski koto kou takhandinto gnani, diatigui nkoto bito fili, modi nkoto bito fili, talibé gnimé ya foni bito nthiki. Talibé gnimé ya foni kou nbito sikki, kou nbito sikki kéta, ééé talibo gniméni khakho ngana gni iyi salimo nbagandini, bon kou nbito sikki khadi kota bané, kéna keutounda npabé, bon ké bé ga français nkhané inati ké bé ga kha révi réviséné koi wala khaga télé coti kotoundi kéŋa bon kenkha, a kha ya foni kéŋa mais la plus part a ken khalou gnana lélou gna koi. Inati kotounda npabé lélou, a na daga lélou fili, kouna khaya khalé, yo a yana kha kharaŋoundini, kha khara gninbé wala khanda dougouta kharaŋé lélou, khara gninbé wala khanda dougouta kharaŋé, lélouŋa kha télé kharaya banŋé. Yo a ké akha akha féyou gnana kouŋa, wala koto kou takhandintona kouwayi. Yo aŋatou méyssini kounta bana, woga meyssini béni tou yéré i féyé nkhoté nguéni, kéni diawara, i kou aŋa kignéné yeukhou gnimé nagna ma dougouta kharaŋé, a na daga yékhi, a na yilé riini continé meyssi bon kouŋa a lanta tini ké sini foulani hakhé gnani. A kiténé sa dépa, talibo nkha yimé yogoni yéyi founbé gui lélandini <hesitation> kha ké nokhou a raya gnana ina féyindi ina diowo yimé paskeu, talibakhou nokho a nanbara nguébé gnani, éé talibo yogoni yéyi kouŋa taliba daradjanto wali raga réguéné, kouna guiri i na daga diando, inda daga diando, <hesitation> iyi bassounou yiguéyé nda yiguéyé ndo gnakha gnani kéŋa kétanta. Wala ala yogoniya khassou manémé gnana diando mé anka ando séré béni ga téfi hidjibé, kounga kharaŋa ta angana ri an bétini do kougna baté, bo i gada ké bé khara an palé kéta, a a gnima dourkhotontakhou na npéyindini ketandé. Ana, a na kat, a na i khara i makha, a na kati tounou angama ké npéyindi a npérdi kouŋa, wala a n tapalémoŋa i ga nokhou bé anké ŋa an continéné donognayi kéta. Meyssi tougou nké nbaŋé, wala donk soro béni ga tapalémo, bogou wakhati ngana kigné khaya nbaka domé, khaya ndougoutana domé, khaga dougouta, kou béni ga dougouta mody nganagni yanpana kha makha kéngagna nombara sou hakhé nthiéré khaya nbaka domé. Bon i ganagni kha bagandini, kha ganagni bakka kotanbé, bon modi khanda dougouta kha kharaŋoundé khaga kha kitabou kou douwana khadi, somme yogo hakhé ŋéyi, ayi kén kono kha daŋéyi khaga bakka sina nbé. Nanti khan nkhawa na ké béssou nkhawa na ké somme hakhé ntouga mody ké da. Bo yogoniya guili ina daga boulou bonindi ina daga goligna, nan daga ké nkhalssi moundi séré bé tarana ganta makha gouné, séré béni tarano ngui makha gouné i na ko i sarano gna guéni wali guidé gna guéni, i na koŋinda nanti an wo bakka yirigui, donko douwaraŋé i nati kenda douwaranŋé, douwaraŋé ké khalissi bé souna ké tan foulané ya. Donko i na khayi kati ya bon wakhati ngana kigné, iya ké ntougana mody ŋa donk mody na douwaŋi da, pask bogou kota, bogou hakhati, talibé npofona ké gna makha, angara kitabé sou khara angara barké sou khara angara golé sou débéri meyssi ké do fotana nthiou. Mody gnaakhé ŋa talibé sou gayé a guiri nan khéné, mody gnaakhé ŋa talibé sou gayé a gara fofo débéri. Donko ayi an ayi béssou préparéné, ti anga nkhawa aga nkhawa préparéné mokho bé ti douwawo béya kéta, yo an bogou kota gnani ana ana kou npéyindi.